<noise> Sɛ meresesa kar ne "tyre" a, odzikan mɔbɔ "jack" wɔ kar n'ase na mekyim naa ma ɔakɔ sor. Dɛm aber kor nara aso na meluuso luuso ne "bolt" ne nyinaa mu na ama metum mobɔ "jack" no kɔ sor wie a metum mahɔr na masesa no.